Të ngrënit ë importanti shumë pë shëndetën, fuqin na e marrjëm ka të ngrënit, kur ham, kur pimë, dipendi sa herë ham ndite, na bujëm kulacjon, pranzu e cena, jan ata çë han më shumë, ata çë han më pak, jan ata çë rrinë pa ngrënë gjith ditën e pran han mbrenvët.